<hesitation> Magnano akoa iaho zany satria araky zakaiko zany, iaho hoa tia magnano sport, a magnano akoa iaho zany ampiasafidiagny ndreky sy misalasala ah misafidy aleoko f'da aleoko tonga de iry lalao fanata- resaky spoty ry zagne e tiàko hintena, satria amignio ao zany gn'ahitanao ohatra izy koa ma- magnenty baskety zao da amignio gn'ahitanao hoe hay zao e tekniky vaovao koa kaiky izao tokony attaque an'ivo aroa na izao defense tokony hoentina rehefa magnano ame magnaraky.